One mai aku'n gah hang ata paling ngoeng daku gah eme hang mi. Ai manga sua'r jenis mi so'o manga sot goreng agu manga sot kokor ngai. Eme nggo'o gah hang mi ata paling di'a gah pas keta musim dureng di'a keta lite rasa'n eme nggo'o dureng peang hang mi tite. Tapi gah hang mi gah sot kokor, ai di'a keta lite inung wae kolang'n agu seruput mi situ'd. Ata paling di'a kole gah hang mi goreng. Eme sot mi goreng situ gah biasa'n ami sot anak kos so'o hang campur campur hang kin, ai leng darum tuka jadi'n gah hang karbo tamba karbo kat lami gah. Eme kudut mi kokor bo gah cara pande'n lite gah pande pertama'n, pande dila lite konfor poli hitu gah na'a lite tacu one'n. Eme toe manga tacu gah pake lewing, poli hitu na'a kat lite wae ukur kat nia kat ngoeng dite'n. Eme nggo'o ngoeng sot do wae do koe wae'n tapi eme nggo'o ngoeng sot ce koe wae ce koe kat wae'n. Nia kat ngoeng pande dite, poli hitu'n gah na'a lite gah tacu hot manga wae bone'n hitu bo gah ngger one kompor, poli hitu gah gereng lite gah sampe rua wae hitu. Biasa'n eme aku'n gereng laku rua wae hitu gah lima sampe sempulu menit. Eme poli rua wae hitu gah buka lite mi'n gah na'a olong mi'n di lite one'n. eme kudu lebi enak rasa'n lite gah na'a agu ruha one'n di'a keta rasa'n. Aku biasa'n gah nganceng pande laku ca kali mi'n agu sua ruha'n. Eme poli kole one'n ruha hitu agu mi situ bo gah, na'a one piring bana lite bumbu'n. Bumbu situ buka taung lite bumbu bumbu mi, poli hitu gah eme rasa rasa nggo'o gah mame ruha agu mi bone tacu bone eme toe lewing bone bo gah, emi's lite gah. Ai ai kudut pande wae bo jadi'n gah emi agu wae lite asi kat saring wae'n. poli hitu gah eme pande mi goreng gah laseng aku gah pande laku neho pande mi kokor hio bo na'a kole wae one kompor pake tacu eme toe lewing. Gereng lima sampe sempulu menit lite wae hitu sampe rua keta i. Eme poli rua gah one'n lite mi gah. Ata beda'n bo gah toe ma na cengkali toe ma na cengkali ruha agu mi, pengaru aku laseng eme pande mi goreng ruha'n laku gah goreng dio'n. Poli hitu gah eme nggo'o gah rua mie one tacu eme toe lewing hio bo gah saring lite. Ai lorong judul ne bo mi goreng, poli hitu lite gah na peang lite wae'n one mai mi hitu bo, poli hitu campur agu bumbu bumbu sot na'a dion lite one piring. Aku kole gah neho tae daku bo aku eme hang mi goreng biasa'n goreng dio'n ruha. Cara'n kole goreng ruha ho gah dio'n laku, ai biasa'n data iwo goreng langsung mata sapi tapi daku gah harus goreng campur agu ise daun bawang sio agu na'a tepung terigu ce koen. Eme one'n taung situ gah neka hemong na'a agu ci'e poli hitu masako nia kat ngoeng dite'n kudut enak'n. Goreng'n telur ho'o gah pake tacu ngance tacu hot pake hau bo pas duku kokor mi dau bo gereng sampe na'a eta mai konfor gereng sampe. Meti wae'n poli hitu gah one'n ce koen kat minyak. Poli one'n minyak hitu gah eme nggo'o gah rasa rasa kolang minyak hitu le hau gah one'n ruha sot campur agu bahan sio le hau bo. Gereng le hau toe haeng ce menit i tong mame be wan gah poli hitu walek le hau ruha hitu. Poli walek gah daku gah laseng'n laku lipat laku ruha hitu kudut di'a tebal agu kudut di'a enak keta eme pas du hang. Eme poli taung situ gah mati kole taung konfor, pengaru aku anak kos sebelum hang gah cuci taung di sangge'r taung apa sot pake de hau bo du pande ruha agu mi dau poli hitu gah hang. Aku kole gah biasa'n ngance laku hang mi agu ruha hitu campur agu hang hang kolang.